युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यो देश सत्राशे सहेत्तर। या वर्षां स्वतंत्र जलो जनरल जॉर्ज वॉशिंग्टन ह्यांच्य। नेतृत्वा साकैल सत्राशे त्रेसेंशी या वर्षां ते क्रांतिकारी युद्ध जिकलें। सत्राशे एकूनणाण्णवट या वर्षां तेंचो संविधान स्वीकारलो।